बहुत सी ऐसी समुद्री जीव जैसे ऑक्टोपस कथल फिश अपनी त्वचा के रंग को तेजी से बदलन की क्षमता रखन लगती है। ये जीव अपनी त्वचा में मौजूद विशेष कोशिकाओ जैसे क्रोमेटोफोर कहत हैं इन्हे। इनको उपयोग करके ये अद्भुत कार्य करन लगती है। क्रोमेटोफोर में द्रव्य होत हैं। और ये कोशिकाएँ मांसपेशियाँ के संकुचन विस्तार से सक्रिय होये लगती हैं। जब मांसपेशियाँ संकुचित होये लगती हैं तो क्रोमेटोफोर का रंग सतह पर अधिक स्पष्ट होये लागत है। और जब मांसपेशियाँ स्थिर होये लगती हैं तो रंग छिप जात है। इसके अलावा एक जीव के त्वचा में इरिडोफोर्स और न्यूरोफोर्स अदु कोशिकाये भी पाई जात हैं। जो प्रकाश को परावर्तित बिखेर के अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करन लगती हैं। ये जीव अपने तंत्रिक तंत्र और मस्तिष्क की सहायता से इन कोशिकाओं को नियंत्रित करन लगती हैं। जिससे वे अपने परिवेश से मेल खाने या संकेत भेजने के लिये त्वचा के रंग को पैटर्न को बदल सका न की क्षमता रखन लगती है। ये क्षमता उन्हे न केवल शिकारीयान से बचने में मदद मिलन लागत है। बल्कि शिकार पकडे और सरल चार्य करन में भी सहायता मिलन लागत है। इनकी ये अद्भुत क्षमता उन्हें समुद्र के सबसे प्रभावी और बुद्धिमानी जीवों में भी मानो जात है।